موزاییک جوړول لپاره، لومړی کوچني ټوټې لکه کاشي، شیشه یا نور مواد چمتو کړئ. بیا د چسپ په مرسته دا ټوټې په ټاکلې ډیزاین یا نمونه کې ځای پر ځای کړئ. د ټوټو ترمنځ لږ فاصلې پریږدئ، او کله چې ډیزاین بشپړ شي، د پاتې چسپ پاک کړئ او موزاییک وچ کړئ.